Kolonsaina any Kanada ndreka a ah zareo le manana karazana fiteny roy iny a sady magnano français zareo magnano teny anglais zay zany teny aminjareo akany de zareo ko le magnano sport njareo a le hokey iny le mifanenjika amina glace iny le <hesitation> mifanenjikejika ambony glace iny e iny zany sportnjareo akany.